أعتقد يعني إنه لازم نحل المشاكل الأرض أولاً لأن الإنسان محتاج برضه للموارد والعناية على كوكبنا قبل ما ننتقل للفضاء، يعني أكيد طبعاً لازم نحل مشاكل الأرض يعني وهادي لازمة جداً وهادي تكون أول حاجة يعني، لأن الإنسان دايماً يحتاجها,